پرتگالی پکنن منٛز چُھ ماز ,سورٕ ماز، بیف، پولٹری بنیٲدی طور پٲنٹھ گیم تہٕ باقی ، سمندری غذا ,گاڈٕ، کرسٹیشین یتھ کٔنۍ لابسٹر، کیکڑہ، شرمپ، جھینگہٕ، آکٹوپس، تہٕ مولسک یتھ کٔنۍ سکالپس، کلیمز تہٕ بارناکلز ، سبزی تہٕ پھلیاں تہٕ میٹھی ,کیک چِھ ساروی کھوتہٕ زیادٕ تعداد ۔